Daɓa aɓalann kwai itina <hesitation> lɗtɗanndi soctulaka kila’a kitra kwa pilata naka si kana kur babadda addi abashil taatra akwa karakar lung taala killi taala killi kunɗɗ kasin ja’ajidda kudd ja; ajidtda mi sidi kitaa jikunyi kuda ja’a jidtda mi sidi kitaa jikunyi kuda ta nudutda mi kita traakwandagu kunda ta nudu tda kuuda ka kayae kaya-ɗarr jae asiɗɗa kinu kina kugi italaazaɗull kugi ti killi ti tra tikanaa kwa kasuku cotan kasuku akwa talla tilaa titra tina niningi ita tdilli kuuda so ka; amindi chiniki ka kuda so kwuda ya’amindi chiniki ki kalachin hiyawae ku kaatuna kina kaya kugan guwulawa yawi jae ki ɗilli kuhanwa. Iyangobu tuka kugan ti ngaba tuka kwae ti palchin libaya arra thamwa kisi vi kwuda ajiɗɗa har har har taa jae tika kwuda taanjae tuka kwudu itaɗil kuda wae ka kuu’nda har ka kwan ka sibaachin ka kuuda ka kuuda ka sinmta ajiɗɗa. kama ɗayi. Kuuda sitala amaana kuma yaɗɗa yaɗɗa ti tukwa kuuɗa saitambi ammadhilan tukerale yidhulli amma yi kwadaa pakchin so ɗaegan itikwa ɗaɓɓa madiya ye kaasa chiringg kwa ko umtoka maa chiring kwa kigunu kana guda dilli kwa giɗɗanga tosiyin giɗɗangha zafiyan giddanghaa tdufach tomo sulaka tamo slugae salalagae kaga itukwa ti rochin kwae itukwa ti rochim umtiki kwaɗɗuwae amma tie tiwul taanai chimma taa nai abu nakana kuuda dan aɗa; aɗuwaw ahinyae bakamwa irra piyaaku ammabasakan, kai bakamwauvvah piwu amma misimchin kwa basakan kuɗa ichuwa di ithwae ichuea ma tuna tuka ichuwa tuna tuna jaa.